forsætisráðherra lýsir yfir vonbrigðum með stöðuna á vinnumarkaði stjórnvöld eiga í óformlegu samtali við deilendur en tugir verkalýðsfélaga undirbúa verkfallsaðgerðir ungur maður sem svipti sig lífi inni á geðdeild var látinn afskiptalaus inni á stofu í allt að þrjár klukkustundir þótt gæta hefði átt að honum á fimmtán mínútna fresti hið minnsta samkvæmt fyrirmælum geðlæknis þrjátíu eru enn á

spítala eftir hryðjuverkaárásina á Nýja Sjálandi á föstudag á meðan stjórnvöld endurskoða

landsins hafa margir tekið upp hjá sjálfum sér að skila inn skotvopnum amma barns sem greindist með alvarlegan hefur safnað brjóstamjólk á samfélagsmiðlum hún segir að mjólkin dragi úr vanlíðan barnsins hart var tekist á á fundi kaupmanna í miðborg Reykjavíkur í dag en þar kynntu verslunareigendur undirskriftalista þar sem því er mótmælt að Laugavegi Bankastræti og Skólavörðustíg verði lokað fyrir bílaumferð forsætisráðherra segir stöðuna í kjaraviðræðum vonbrigði iðnaðarmenn bættust í dag í hóp þeirra sem hafa slitið viðræðum við atvinnurekendur ljóst er að iðnaðarmenn og Starfsgreinasambandið undirbúa verkfallsaðgerðir sem gætu hafist í lok apríl iðnaðarmenn eru um sextán þúsund í sex félögum í ólíkum iðnaði þau eru til að mynda Rafiðnaðarsamband Íslands Matvæla og

Íslands og Félag

Starfsgreinasambandið sem þessi félög tilheyra sleit viðræðum

í gær að frátöldum Eflingu og verkalýðsfélögum Grindavíkur og Akraness sem eru í samfloti með v

falla undir Starfsgreinasambandið sextán félög með um tuttugu þúsund manns

að skoða nýjar leiðir til að ná saman stjórnvöld hafi komið með tillögur í skattamálum og um uppbyggingu félagslegs húsnæðis það er auðvitað vonbrigði sú staða sem uppi er núna að aðilar hafi slitið samtalinu að minnsta kosti í bili munu stjórnvöld koma til með að eiga meiri afskipti af þessari deilu stjórnvöld hafa átt í óformlegum samtölum

og fulltrúa verkalýðsfélagarinnar og þau samskipti halda áfram bæði Starfsgreinasambandið og iðnaðarmenn nefna vinnutímamál sem að það þurfi að auka þrýsting á viðsemjendur okkar til að komast lengra í í þessum viðræðum næstu skref eru að við munum fara í baklandið hjá okkur og leita eftir heimildum til að undirbúa einhvers konar átök

staðan er auðvitað orðin grafalvarleg það er öllum ljóst sem með þessum fylgjast að við þurfum að ná lendingu í þetta mál á

tiltölulega skömmum tíma ef ekki á illa að fara eru þetta sömu atriði hjá s g s og iðnaðarmönnum þetta eru áþekkir þættir sem við erum að ræða

hins vegar árétta það að kjarasamningar eru flókið fyrirbæri við getum ekki tekið einn þátt út fyrir sviga komi til verkfalla Starfsgreinasambandsins og iðnaðarmanna er ljóst að þau munu hafa víðtæk áhrif fyrstu

Eflingar og v r

ná til yfir tvö þúsund og þrjú hundruð manns og beinast að ferðaþjónustunni kemur til greina að setja lög á verkfallsaðgerðir verkfallsaðgerðir

hafnar þannig að mér finnst þessi umræða ekki tímabær en ég sé ekkert fyrir mér á þessu stigi forsvarsmenn Skútustaðahrepps hafa miklar áhyggjur af samdrætti og yfirvofandi verkföllum í ferðaþjónustu fyrirtæki þar horfa

fram á minnkandi viðskipti og hótelstjóri í Mývatnssveit ætlar ekki að ráða í allar stöður fyrir sumarið fyrr en málin skýrast frekar ferðaþjónusta er langstærsta atvinnugreinin í Mývatnssveit og flest fyrirtæki og íbúar fá sínar tekjur þaðan samfélagið í Skútustaðahreppi

hefur vaxið og dafnað í takti við ferðaþjónustuna og afkoma sveitarfélagsins stendur og fellur með tekjum úr

ferðaþjónustu þar eru nú blikur á lofti já við erum farin að skynja neikvæða þróun í í okkar bókum og auðvitað heyrum það á fólkinu okkar og aðilum í ferðaþjónustunni að hljóðið er farið að þyngjast og það virðist vera

að fyrirtækin séu aðeins farin að halda að sér höndum í í ljósi samdráttarins sem við við erum að verða vör við og þeirrar þróunar og óvissu sem

nú ríkir og það er minna bókað í gistingu og aðsókn í Mývatnssveit í vetur er almennt minni en undanfarin ár erlendir ferðamenn eru gesta og minnkandi framboð á flugsætum til landsins hefur þar bein áhrif þá valda óvissa í atvinnumálum og yfirvofandi verkföll miklum áhyggjum að öllu jöfnu þá værum ég búin að ráða fyrir allt

bara aðeins að halda aftur af okkur og sjá hvað setur helgi segir stöðuna mjög viðkvæma hjá mörgum og einhver fyrirtæki geti verið í hættu rekstur í ferðaþjónustu sé víða erfiður á landsbyggðinni og menn megi illa við miklum skakkaföllum já við höfum svona nokkrar áhyggjur af því við reynum að fylgjast eins vel með og við getum og reynum að ýta við mönnum alls staðar þar sem því er komandi við að taka ástandið alvarlega og gera allt

til að lágmarka þann skaða sem er augljóslega að verða og þegar orðinn að einhverju leyti margvísleg mistök voru gerð þegar ungur maður svipti sig lífi inni á geðdeild í ágústmánuði tvö þúsund og sautján innri rannsókn

fylgdist með því að litið væri til með honum á fimmtán mínútna fresti eins og fyrirmæli geðlæknis kváðu á um

látinn afskiptalaus í allt að þrjár klukkustundir Hafliði Arnar Bjarnason var

á geðdeild Landspítala að morgni ellefta ágúst tvö þúsund og sautján og mat geðlæknir hann í sjálfsvígshættu fjölskylda Hafliða var að vonum fegin þegar hann var kominn í öruggt skjól því hans hafði verið leitað sólarhringinn áður um nóttina færði rannsóknarlögreglumaður móður hans hörmulegar fréttir svo sest hann inn í eldhús og horfir stund

og segir ég er að koma til að segja þér að hann Hafliði er dáinn ekki inni á geðdeildinni hvernig gat hann gert þetta þar við innri rannsókn spítalans

kom í ljós að þótt Hafliði hefði verið lagður inn á svokallaða rauða gát sem þýðir að líta á til með sjúklingi á fimmtán mínútna fresti hið minnsta þá höfðu liðið allt að þrjár klukkustundir án þess að nokkur starfsmaður hefði sinnt því í segir að ekkert kerfi hafi verið til staðar til að minna starfsfólk á að sinna ekki einu sinni gátlisti á pappír enginn hafði yfirsýn yfir framkvæmd

gert var ráð fyrir að þau sem heild starfsfólk á vakt hefðu gott eftirlit með Hafliða mín túlkun á þessari skýrslu er sú að þarna áttu sér ekki stað nein mistök það var þarna bara í gangi vítavert kæruleysi þetta að hann deyr þarna það má segja að þarna hafi alls staðar mátt gera betur bæði varðandi húsnæðið varðandi verkferlana og varðandi þjálfun starfsfólks fjallað verður um mál Hafliða Bjarnasonar í eftir Kastljós og menningu á meðan stjórnvöld á Nýja Sjálandi vinna að landsins hafa margir tekið það upp hjá sjálfum sér að skila skotvopnum forsætisráðherra Nýja Sjálands hefur heitið því að nefna aldrei nafn mannsins sem skaut fimmtíu til bana á föstudag mucad Ibrahim var þriggja ára og yngstur þeirra sem létust í hryðjuverkaárásinni á föstudaginn var enn þeirra elstu var

sjötíu og eins árs gamall maður sem flutti til Nýja Sjálands frá Afganistan árið nítján hundruð sjötíu og sjö sjónarvottar segja

hafa reynt að bjarga öðrum viðstöddum frá skotum árásarmannsins þeir eru tveir þeirra fimmtíu sem voru myrt við

tveimur í

forsætisráðherra landsins hefur lagt áherslu á samstöðu Nýsjálendinga á erfiðum tímum og fundaði með trúarleiðtogum landsins í gær því að nefna aldrei árásarmanninn á nafn og hvatti aðra til að gera honum það ekki heldur til geðs

dómari leyfði myndatökur þegar árásarmanninum var birt ákæra en fyrirskipaði að allar myndir af honum yrðu máðar það mun þó ekki vera í sama tilgangi og að forsætisráðherrann nefni ekki nafn hans heldur eru rök dómarans þau að tryggja hinum ákærða sanngjörn réttarhöld

er til umræðu og mun taka breytingum í náinni framtíð eftir árásina sumir ætla þó ekki að bíða eftir því og hafa afhent vopn sín yfirvöldum sjálfviljugir amma barns sem greindist nýlega með banvænan sjúkdóm segir

kvenna hafa haft mikil áhrif á líðan barnsins kjaftasögur af því að brjóstamjólkin fari til mikil umræða hefur verið um

á Facebook fyrir dauðvona barn en sögur voru uppi um að mjólkin yrði í raun seld

á Facebook hefur verið auglýst eftir mjólk handa dreng fæddum í nóvember sem berjist fyrir lífi sínu barnið er með

ára aldri Ýr Sigurðardóttir barna og taugalæknir staðfestir þetta við fréttastofu amma barnsins segir síðustu mánuði hafa verið gríðarlega erfiða fyrir fjölskylduna málið var að við vorum öll í svo var svo mikið áfall fyrir

fjölskylduna í þessu tilfelli eru foreldrarnir og þetta er bara ofboðslega ofboðslega erfitt

þetta var bara svona einn liður í því að að fría okkur í því að þurfa að vera útum allan bæ eftir þessari mjólk maður kannski fer í svolitla afneitun þegar maður fær þessar fréttir og maður er einhvern veginn tilbúinn til að prófa allt og og þegar þú sérð barninu þínu líða svona illa og sérð það ekki vera að þrífast þá fer maður í einhvern svona gír að reyna allt og það er bara ástæðan fyrir því að maður fór þessa leiðina hrefna segist hafa rætt við heilbrigðisstarfsmenn um söfnunina en aldrei hafi komið til tals að fá mjólk úr sérstökum

við sjáum náttúrulega honum líður betur hann er að þyngjsat hann er að dafna

okkur er það stóra málið að honum líði vel á meðan hann er hérna meðal meðal okkar margar konur sem fréttastofa talaði við höfðu áhuga á að gefa mjólk en fannst óþægilegt að þurfa að gefa hana í gegnum millilið hrefna segist vel getað skilið konur sem hafi litið málið og þau hafi gert mistök með því að opna sig ekki meira hún skipt okkur öllu máli öllu

við sjáum svo mikinn mun á honum og þetta skiptir okkur bara öllu máli ég veit ekki alveg hvernig

dýrmætara heldur en allt hver einasti dropi hefur farið til þessa barns og það er ekki einn dropi misnotaður hér það er alveg á hreinu í tilkynningu í dag

barna með sjaldgæfa sjúkdóma er fréttaflutningur af málinu harmaður félagið staðfestir að barnið sé eitt af félagsbörnum einstakra barna hrefna segir fréttaflutning af málinu enn eitt áfallið alveg ótrúlegt að fréttamiðlar skuli ekki hafa meira fyrir því að hafa eitthvað fyrir sér og setja þessa frétt á forsíðu blaðanna ég er

vitlaust frá a til ö einnig virðist ekki mikið til í þeim sögusögnum að kraftlyftingarmenn og konur kaupi brjóstamjólk hérlendis fréttastofa ræddi við

kannaðist við slíkt þrír voru handteknir í dag þegar á þriðja

tug mótmælenda úr samtökunum no Borders reyndu að trufla aðgengi þingmanna og annarra að Alþingishúsinu að sögn Helga

skrifstofustjóra Alþingis komust allir þingmenn leiðar sinnar og engin truflun varð á störfum þingsins mótmælendur höfðu raðað sér fyrir framan aðalinngang og bakinngang í Alþingishúsið auk þess að loka innkeyrslu að bílastæði þingsins hópurinn færði sig síðan að lögreglustöðinni við Hverfisgötu þar sem mótmælum

var haldið áfram mygla hefur greinst í öllum stofum í heilli álmu í grunnskólanum á Ísafirði útbreiðsla

kemur skólastjórnendum á óvart en mygla fannst meðal annars í rými sem var tekið í gegn fyrir þremur árum í fréttum RÚV hefur verið sagt frá myglu í Breiðholtsskóla og Fossvogsskóla í Reykjavík þá eru vísbendingar um myglu í Ártúnsskóla Seljaskóla og Hagaskóla og verið að skoða raka í Hlíðaskóla á Ísafirði var álma rýmd í grunnskólanum fyrir tveimur vikum vegna myglu í tveimur stofum í dag varð ljóst að umfang hennar er meira þótt við værum að vona það besta þá vorum við búin undir það versta og það er einfaldlega mygla í öllum stofum álmunnar við sáum náttúrulega hér þegar upphaflegu sýnin voru tekin sáum við á við erum mjög hissa í álmunni eru meðal annars tíu skólastofur fyrir fyrsta til fjórða bekk koma þurfti hundrað og sjötíu börnum fyrir annars staðar það er kennt á bókasafni náttúrufræðistofu var að koma börnum fyrir

var rosalega þröngt í fréttum RÚV um helgina var mygla

í Reykjavík rakin til þess að ekki var sett fé í viðhald á árunum eftir hrun því er þó líklega ekki um að kenna

voru síðast tekin í gegn fyrir þremur árum

salerni í gegn skipta um alla glugga

það er búið að gera heilmikið fyrir húsnæðið þannig að ég held að hér sé um uppsafnaðan vanda að ræða og kannski hefði

miklu miklu fyrr á opnum fundi Miðbæjarfélagsins í Reykjavík í dag kynntu verslunareigendur undirskriftalista þar sem því er mótmælt að lokað sé fyrir bílaumferð í miðborginni mikill hiti var í fundargestum tvöhundruð þrjátíu og átta

kaupmenn hafa skrifað undir skjal

þeir verslunareigendur sem skrifað hafa undir telja að götulokanir í miðbænum hafi leitt af sér mikinn samdrátt í verslun segja þeir stöðuna í miðbænum grafalvarlega og að borgaryfirvöld virði rök verslunareigenda að vettugi það bara hægir á öllum viðskiptum við fáum ekki

útlendingar hérna núna við kennum

skertu aðgengi að miðbænum tekist var á um ólík sjónarmið á fundinum sumir verslunareigendur sögðu lokanirnar hafa engin eða góð áhrif þá var gagnrýnt að illa væri staðið að undirskriftasöfnuninni og að hún gæfi ekki rétta mynd af skoðun verslunareigenda

breytast gríðarlega hratt það er bara allt öðruvísi en það var fyrir tuttugu árum síðan

fjörutíu fimmtíu árum síðan og þetta er bara í stöðugri þróun ég held að maður þurfi bara að vekja á sér athygli á annan hátt en að tala um hvað allt sé ömurlegt ég held að það sé ekki lykillinn að því að gera reksturinn hjá sér blómlegan borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti í haust að gera Laugaveg og Bankastræti að göngugötu allt árið ásamt völdum götum í Kvosinni sú vinna er nú langt á veg komin og má gera ráð fyrir því að þegar lokað verði fyrir umferð í vor verði það til frambúðar ég held að það hafi mjög jákvæð áhrif á lífið í borginni ég held að það muni efla miðbæinn og styrkja hann við vitum það að það að opna göngugötur í miðbæjum

eykur verslun Sigurborg segir að borgin muni taka við undirskriftarlistanum en hann hafi hins vegar lítil áhrif þetta verður allt tekið með inn í vinnuna eins og aðrar athugasemdir en borgarstjórn hefur ákveðið að opna Laugaveg varanlega sem göngugötur það var samhljóða og við stöndum við ráðist var á tölvukerfi norska ál og orkufyrirtækisins Norsk

í nótt og hefur árásin haft talsverð áhrif á starfsemi þess ekki er enn vitað hverjir standa að baki árásinni að sögn norskra fjölmiðla hefur árásin einnig bitnað á útibúum Norsk

annars staðar í Evrópu og í Bandaríkjunum heimasíða Norsk hafi legið niðri síðan í nótt það þarf ekki mikið átak til að gefa fötum og flíkum framhaldslíf og draga um leið úr neyslu á kaffihúsinu heimabyggð á Ísafirði fer fram svokallaður suðupottur sjálfbærra hugmynda þar er stödd Halla Ólafsdóttir

hvað gerist í suðupotti sjálfbærra hugmynda ég er að endurlífga lopapeysu ég er að endurlífga lopapeysu

að koma saman og gera eitthvað í höndunum

að veðri dimm él hafa gengið yfir sunnan og vestanvert landið í dag en norðaustan og var öllu bjartara yfir og náði hiti hæst ellefu við Vopnafjörð svipað veður er í kortunum fyrir morgundaginn fyrir utan vindinn sem verður mun beittari og þá sérstaklega

og tuttugu og Frakklandi á mánudag hefur hingað til náð góðum úrslitum í leikjum sínum við Andorra aðstoðarþjálfari íslenska liðsins varar þó við vanmati og landsliðsfyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson hefur samið við lið Al í Katar en þjálfari liðsins er Heimir Hallgrímsson

stjórnvöld eiga í óformlegu samtali við deilendur en tugir verkalýðsfélaga undirbúa verkfallsaðgerðir ungur maður sem svipti sig lífi inni á geðdeild var látinn afskiptalaus inni á stofu í allt að þrjár klukkustundir þótt gæta hefði átt að honum á fimmtán mínútna fresti hið minnsta samkvæmt fyrirmælum geðlæknis þrjátíu eru enn á spítala eftir hryðjuverkaárásina á Nýja Sjálandi á föstudag á meðan

stjórnvöld endurskoða

landsins hafa margir tekið upp hjá sjálfum sér að skila inn skotvopnum amma barns sem greindist með alvarlegan

hefur safnað brjóstamjólk á samfélagsmiðlum hún segir að mjólkin dragi úr vanlíðan barnsins hart var tekist á á fundi kaupmanna í miðborg Reykjavíkur í dag en þar kynntu verslunareigendur undirskriftalista þar sem því er mótmælt að Laugavegi Bankastræti og Skólavörðustíg verði lokað fyrir bílaumferð þessum fréttatíma er